انا اشتغل في مجال العمل الحر على الانترنت. فاجازاتي اخذها حسب اختياري. لكن عادة اختار يوم الجمعة والسبت للاجازة يعني لانه عيلتي بكونوا موجودين. فبختار هاليومين اجازة. اما عدد ايام الاجازة فهي يعني عادة بين يومين او ثلاثة. واحيانا ما اخذ اجازات اذا كان عندي شغل وايد